لكان نتقدم أسبوع نتمنى أني نروح نخدم نروح نخدم <hesitation> قال ما- ما نديرش <hesitation> ما نخدمش سوايع بكري ياسر ياسر، نوض عادي ما نوضش بكري ياسر <hesitation> ونروح ن- من بعد كي نروح نخرج مع العائلة ندورو، نتمنى انه يكون تمر اسبوع جميل و- وزين إييمر سعيد ان شاء الله مع العائلة ونهدرو مع <hesitation> لفامي اللي فالدزاير. بحكم رانا عايشين لبرا.